Laha amin'ny maha malagasy ro hetea tsy soa ny trano miborida fa maro ny raha hain'olo tsy haitegna. Ka igny tragno mba misimisy takotako igny ro miaro ategna.